الكلب بحتاج في اليوم لي حكايه بتاعت اقل شي تمرنين يعني يطلع الصباح يتمشي ويطلع المساء يتمشي دي اقل حاجه <hesitation> وبتتراوح بعداك علي حسب الكلب